<hesitation> Extincteur zegny mamono afô, le oe a <hesitation> fômba fiasagny zegny misy rah potsehigny zay ao ambony akeo, de misy rah zaio agnatiny akao rah fôtsifotsy zai o izy azo lazaigny oe rano nefa izy karà gazy de igny amzay agnisany m <hesitation> miparitaka amle afo de igny amnjay agnisany mahatônga le afo maty.